Дар аввал ман ба ҳар тараф мегардам, то итминон ёбам, ки комилан танҳо ҳастам. Сипас, ҷойи амн меёбам ва захираи ғизо ҷамъ мекунам. Китоб мехонам, рӯзнома менависам, то хотираҳои инсониятро нигоҳ дорам. Бо ҳайвонот дӯст мешавам ва бо табиат муттаҳид мешавам. Умедворам, ки рӯзе шахси дигарро пайдо мекунам.